चिरैया भी एक दूसरे से अपनी बोली में बाते करती हैं। वे एक दूसरे से चू चू करके अपनी बाते करती हैं।